Aan alét bo duniya ajuhé arégi nijuhé iŋandéén buroŋoom ñababa faciil bo. Alaal ñé noom mama burooŋ atuhee baan asénolal mé. Atuhee nak amimé umé buroŋol tahé buréhé, umé buroŋol ñababa ma nañumé ékaan, anusaan arégé duniyahool injé ma némama, niyuhowlo mama ma niñumé galabang, ho alét bo dé atuhee déhoro amiré.